Liɗɗi mawɗi ngonɗi e maayo biyeteeɗi balen ina jeyaa e kulle ndiyam jimooje jimɗi mettuɗi faamde. Ɗi ciikata, ɗi jimata ko so tawi aɗi kaalda, holko ko ciikaali ɗi pirti.